اكيد طبعا هفضل ان انا اعيش فى قلعه لان دا هيساعدنى ان انا لو احتاجت اى حاجه عالارض هخرج اجيبها من القلعه و هخرج اروح مثلا لو عاوز حاجه من السوبر ماركت لو عاوز حاجه ااقضى مهمة معينه هقدر اعملها وانا عالارض لكن لو انا فسفينة فضاء مش هقدر اعملها لان انا هكون فالجو وكمان مش هفضل ان انا اكون فسفينة فضاء لانها ممكن تقع